Ny fomba fiasan’ny extincteur zaoo, ôhatra ndrindra amy resaky famonoàgna afo. <hesitation> Misy tuyau maventy be zay, tuyau i aminje zaigny, manaboàka produit. De i produit i aminje zaigny le mamono <hesitation> mogno-mamogno afo aminazy. I fô amin’ny alalan’igny zay fogna amonoàga afo.